உலகிலேயே மிகவும் விலையுயர்ந்த உணவு அல்மாஸ் கேவியர் என்று பரவலாகக் கருதப்படுகிறது, இது பெண் பெலுகா ஸ்டர்ஜனிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. உணவகங்களுக்கு உணவு மிகப்பெரிய மாறக்கூடிய செலவு மற்றும் உழைப்பு மிகப்பெரிய அரை-மாறும் செலவு ஆகும். இந்த இரண்டு செலவுகளையும் முதன்மை செலவு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம். இந்த தொழிலாளர் செலவுகளின் தொகையைக் கணக்கிடுகிறது. வெட்டு மற்றும் உணவகத்தின் தரத்தைப் பொறுத்து ஒரு சேவைக்கு சுமார் செலுத்த எதிர்பார்க்கலாம்.